Gny aspiratera moa zany <hesitation> olo misimisy ro tena mampiasa azy rey satria matetiky trano bevata ro ampesan'olo azy fa laha manahaky antena tsy mampiasa azy. La aminakahy manokana, gn'ilànazy, fitroha loto miaraky amy vovoky. Trohy raha iny lafa raha ahodikodiky anaty trano ao.